Weddigga tatappureng sininna rufa-rufanna bahasa e fake bahasa ogi yanaritu engka bahasa engka warna onynyi warna cellaq <noise> warna fute warna bolong warna kudaraq warna sikolaq nainappa paccappureng yanaritu warna- warna fute.